Zom boi la yima yima, tu tari kareyɛɛna zom, suma zom, naara zone, tɛa zom. <hesitation> dini yese la fu boti fu dugɛ di sɛka. Gee ba za'a waabi la, de la, so n yeti n dikɛ makɛ la kareyɛɛna. Fu san yeti fu iŋɛ kareyɛɛna zom, fu wa diŋɛ niŋa buse kareyɛɛna la mɛ. Fu wan buse ba ti ba ma'a ti fu tara kiŋɛ ta niim, fu san ta niim wa'ana diilɛ ba ti ba ku'ɛ, fu san diilɛ ba yi ba ku'ɛ ti ba san ku'ɛ paa suŋa suŋa see ti fu kina lɛbekera. Tu fu nyaa tari lebe banɛka la puan nyaa ta basɛ ti ba nyaa niim ba ti la san ta paɛ fu boti ba bi'ɛ paɛ fu boti se'em la ti fu nyaa basɛ.